La xab'oon nkamaj reh naa tz'ajam tziyaq wula xab'oon nkamaj reh natina wula xab'oon nkamaj ar natz'aj ch'ahqon cha qa's taqee' <hesitation> natz'ajam ree' paam apaat re' natz'ajam re'ee chii' paat taqee' wentaana taqee' re'ee k'eh qa'sa taqee' wula re'ee lok' la laxab'oon y k'eh periki qa' xab'oon wilkee' man xajunaj ta wach la xab'oon wula k'eh wach xab'oon wula